<hesitation> Fanjava ny zie izen̈y fa tsisy fety feky anatin izy ioô tsisy avy eo amizay efa misasaka koa taôn̈y io. Efa mila mandin̈indiniky koa izen̈y karakôry proze napetraky tamin'ny fanjava voalôhan̈y tamy tamin'ny taôn̈y in̈y.